Tsy niteniteny ianao androany izay. Niady indray angaha ianareo mivady tao an-trano tao? Raha misy azo hanampiana dia aza misalasala miteny fa sao dia mba misy torohevitra azoko omena ihany e. Izaho mantsy efa antitrantitra. Efa nandalo fiainana hoy ny fitenena ka mba misy azo atolotra ihany! Aza misalasala miresaka amiko.